No eelevandiq ummaq väega sääntseq kar'aeläjäq ja nä ummaq ka perreeläjäq, näil ummaq umaq perreq ummaq tuuh mõttõh. Ma ei tiiäq, kuis tuu näile kasulik um. No nä ummaq suurõq eläjäq ja kavva eläseq ja näil um kasulik tõõnõtõist häste lähküst tundaq ja umavaihõl rehkendäq tõõnõtõõsõgaq.